Iyaromai riyolo rekko nakennai boloq tau e malasa boloq i <hesitation> waju iye napakewe nabukkaq i rekko lao i matinro nappai nakkanggului eya makkukkuang e gampangni apaq maegani pabbura boloq ibaluq nappa iyakanjarengna tu benneq magatti i paja boloq e rekko eleq-keleqi nappai eleq-keleq lanreq cemmekiq ipadecengi boloqna ulu e